Pakistán es país mossulmán assinque guarru tapocu. Tienin de comel arreglu al halal, qu'essu quieri izil que mesmu pa matal los chivus i los borregus tienin de hazé-lu arreglu alas sus normas. Güenu, i alogu tienin de gastal especis a manta. La verdá es que ara me da huricheu de preval comía mossulmana con especis i assín raviosina. Tien d'estal güenu.